أهلين فيك هذي السيارة ترا بتناسبك تمامًا لأنها لطيفة جدًا وكمان ممشاها جليل، محركها جوي واقتصادي في الوقود، تصميمها مزي منتا شايف كدة عصري وجذاب وكمان داخلية مريحة جدًا، بتناسبك سواء كنت تستخدمها للعمل أو للعائلة، يا أستاذ هذي السيارة فرصة لا تظيعها، كل المواصفات اللي تطلبها موجودة فيها.